لو تفرغت لمدة ثلاث ساعات في اليوم، كيف ستقضي هذا الوقت؟ أول شيء بساوي هو اللعب على الكمبيوتر وبعدها أحب أستغل الوقت في ممارسة الرياضة أو حتى المشي في مكان هادي وأكيد بخصص وقت لراحة عقلي، سواء كان في القراية أو الاستماع للاغاني الهادية